Nah nipiya noxoc, ticniquisa noyeuan, nipia nahnacasyoh pa nochihchiuilia chili ica totultitl uo nitlacos, nicpiya nomolcax ticnichilmula ca notixulou ic inon nichilmola amo nocouia ocsente quen niquihtos, de ocsente amo, nochi nocoparoua de nahnacasyohqueh de xocmeh, mulcaxitl, inpeya notixulo. nicpeya nocuchala ya de coauitl, amo nicpiya de ocsenteh. Neh nochi nipeya de nicoh, ¿tleca? porque ne nouehpo ca inon otlachihchiuaya nonanah, ca texulotl, chilmolaya, ca xoctli, quiquitz a, quitzaya yetzintli, ca nahnacasyeh quichihchiuaya chili ica totultitl uo otitlacuayah ca yenon, ica inon trastes, amo itlah ocse titlacoviyayah sa ica inon. Sa ica Inon tapalcameh titlachihchiuah, amitlah ocsente solamente yenon porque ¿tlica? porque ocachi vielic, tlen itcuasqueh ocachi vielic amo ittosqueh uan amo vielic ¿tleca? porque nochi a de barro <hesitation> por inon ticouah hasta uxan nah niquinpiya noxocuan, nonacasyohqueh, nomolcas notixolou nicpeya porque nometl pa nitisi, nometlapil pa nitlapoyana para cayenon nictlalia tehtelacmeh argavielic ca yenon niocoparoua uo nochi ticpihpeyah cayenon, toxocuan, tonahnacasyohqueh, tomolcaxuan, totexulouan <hesitation> cayenoh titlahtlacuah, cayenon titlahchihcheueliyah amitlah ocsente cayenon totlachihcheueleyah teco porque tehuan pos nochi ticateh de necoh itmahmatih quenih totlachehcheueliah.